मिड्का जमिन आउ पानी दुनु ठाउँमे बैठ्ना उभयचर मेरके प्राणी हइ । यी खास करके अपना शिकार ओहके अपन जिभले पकरना काममे प्रयोग कर्ता । यहका बहुत लम्बा जिभ रहता । यी अपना जिभ लैके शिकार ओहके पकर्नामे सहायक रहता । कुइ फे जानबर हाली हाली पकरेकमारे फे यहका लम्बा जिभ सहायक रहता । अइस्तहिं अपना पकरल खाना ओहके नियन्त्रण करेक तहिन आउ खइक तहिन फे यी अपना जिभ ओहके प्रयोग करतियाँ । अस्ते करके जउन ठाउँमे मिड्का बैठता ते अपन आँजर पाँजर सरसफई करेकतहिन फे यी मिड्का अपना जिभ लैके <hesitation> सरफाई करता ।